M'arrisbigghiu versu li deci, vaju a fàrimi na passiata, tornu, mi lavu, mi manciu un fruttu, accuminciu a travagghiari a lu compiùteri, poi manciu versu li dui, nesciu arreri pi jiri a caminari e quannu tornu mi lavu e manciu qualchi cosa cu lu te virdi. Cuntinu a travagghiari e poi di sira manciu versu l'ottu e menza. Mi vaju a curcari versu li dui di notti.